بفضل ان انا اجيب الاكل واطبخه في البيت بإيديا <hesitation> اجيب المكونات كلها بتاع الأكلة واطبخها في البيت بنفسي دا بيحسسني بمتعة وان انا بحب نفسي وفي الاخر لما اخلص الأكلة بتبسط بيها وبقعد اكلها مع نفسي بإستمتاع فا هفضل ان انا اكل في البيت اكتر يعنى لكن مش بحب المطاعم اوي يعني.